مےٚ چھِ پَے زِ تُہۍ چھِو سمجھان زِ تحفہٕ کِتھ کٔنۍ چھِو دِ اَکہِ دۄہ دِژ تۄہہِ أکِس کورِ اکھ گُڑِنہِ تحفہٕ، تہٕ یہِ ٲس واریٛاہ اصل۔